Italiape <noise> ñavae tembiureta <noise> oyeapo tomate <noise> ndievae ajo, aceite <noise> de oliva, vegetal jaeramiñovi ñavae <noise> jokope temitireta ia <noise> jare só <noise> guaka soo, uru soo jevae, <noise> arojare guiyapereta ,opaete kuareta <noise> jokope ñavae yau,,esa jae <noise> jokuae jaereta <noise> jembiu